Iya ulepa menyangkut keluarga waktu imama au masi au koi koi au ue wadime laku aku lalario, aku lalari, aku lalari yang paleng au au suka ma kasiang cuma tahi mahe, mesekeunei jakartae ma arua aiduma intola riya na sampe sakarang hihi au tatiu wamae mane tai mana noumor hp alea au siu, menala draman mama rua adui mama ma pea au ida laku au dapate duma laku aku sa aku rupae sakarangi ama aroa awa kini aku mama amenyangkut waktu imama au masi umur sekitar dua puluh lima tahun lah, dua puluh lima tahun laku au dekat laku mana keluarga, keluarga ema, apalagi dalam matir keluarga ma mati iya, mati iya paskali lau kami jani <hesitation> jadi waktu imama apalagi mana bapa, mana mama, mana aa, ma aku rupae matir keluarga kama matir iya laku au jadi. Tai bisa karna maeng maeng ee ikeu keu keu keu keu arua pacarane terladu riya na arua kawenu, arua kawenu ma pea arua dapate kasiang kuana masa menala rama mapea ikeu keu keu keu matir keluarga ma mati iya laku aa kasiang matia tahi bisa apalagi masama memaninggale menala almarhun onco wani keluarga mane ma aku tulang punggung ma kasiang mama me keu mei iya laku au seme sala mekasi me sala me palai aku anau, me palai aku anau ma mane ma jadi waktu ma memaninggal tea laku kasiang tahei tei bisa aha raka au asa ragang oto ihudui saasei teaku badange aa eina mama jadi kalu aau ma keluarga mati ma mati iya, mati iya la apalagimana aama sama menalama manema melepae rene manema melepa tati nautuawe tau pernala. Mana melepa tapi mana utua ma me kasi sayang aka niko papea ami nikome memang melepa manis tapi mana iya kasiang biar melepa seme salah tapi ite sadisa sasa laku melope jadi apalagi mana hundana siwi ipuna nama siwi menyangkut keluarga ami ma ami ari duma, kalu ami taari duma mapa senaka riyaa ami na jadi ami baku tongka balakang, jadi sebab kalu tahi materi mama au jua au rasa stenga mati, karna au juga laka kurupai ma kalu tahaiya ku bapa mantu matikang tahi mati ee cuma tradisi ami mama mantu ma matie jadi mane ma tulang punggu wama mati au ei mati aku mama aku bama mateke hise jadi anggapla aku kasih sayang ku matir ma selalu hise ekarna kipuna napa pana mama iter orang tua nama, biar ite lepa riya mati, mati ite wela telaku loko laku iter sadar sandiriee, iter sadar sandiri ama duma ya allah niko itelepa laku, itelepa laku iter orang tua kasaree. Padahal mama cuma iter napsu nama ter napsu mate nama laku ite wela laku ite pikire sebenarnya mama yaa karna ite lepa papea ragang iter orang tua tua mati kurang tua pi seme laku ite rasa tantele, aconto ragang aui, kalu aku ba meri au uma wasaladi piseme pi au ite sabaro, sabaro a sabaro ruma laku mikei kisa mama, amekeu kisa mama ma laku aku pikirane aku pikitane ipuna nei is paite ite najadi seme pa iter orang tua tua mati siyaite kudapa ite taeu masa kalau mateu nahaleu wasaladi pa kalau sasa sairiya mati au wale wasaladi ki baru sakarang kan orang tua tua kan tai mati ikuate jadi biar napa salah musti teleka mati halemudi ma au wala misie koi koi naipuna na mama jadi setiap aku ba mi keu apa salah ma au hete mateu au ta eu e biar napa salah eh musti yau eu ma au eu halemudi au ta mana mikeu kaminau au taao nakapa sasa sai saitirorang tua tuaee, jaman sakarang hi tai bisa mati nasaa pukalawanuee. Napa ite teme jadi seme jadi biar napa salah musti ite ite saari kalu ite ta saari pasena yang mana raariaa nama jadi kalu au ma hiaka ite sia iter orang tua tua ee iya maena ite yang ite saari sandiri nea sebab kalu iter orang tua tua metir saari ikang tasama laku matir ungu re hi matir kua te jadi yaka mati saae pai ite ana eite ma jadi seme to aconto au mama mantu jadi matir ma matir talanr elai apalagi matir pokalawanu elai, pokalawanu ma elai tapi map musia hee tu metir naa mati paniko aku bap mantu me musti ahe etu musti mati bage duma to masa sudu ma bag bage, bage pukalanu nikome isai kasi ai sa kasibe mati bage rimai iharus bage rata de aku bap mantu mana ama mama aku rupae mana <hesitation> amanaaa mana undana yang mi kalesang ri, mi kalesang ri mama. Mi perhatikan rima aka ku mama mantu nikome, kalu matau kalesang ri pasei yang mana kalesang ri kasiang patai hundanae, mana nai hundana imaninggale jadi, maninggale jadi tahi musia yang hundana ma musiau musia ama duma hilale nikome, kalu amir <noise> me hiaa ami siu lei leiri jaga aku bantu jdi musti mehiyami, ami eu saala kuma pakalu se ami aeu saala kuma pasinakeu raa ise aka ku mama mantu ma kalu mehia mi musti ami eu matahiami ami taeue enama jadi ka apalagi saa pala si nama te ami heu met mehia papea ami ameula mane dikota ma miwela ladikma mana undana baru ami saarame rame ame laku barangkang ami taea me motor kurang jadi masa masa mi keu laku ami oto, oto nama jadi ami eu papeami au awadia kuaku rupala kuaku anau kuakuo mama mantu mane siu me padia kumati siu ku laku oto siu jadi aku niko wale aai nikome ma ami aimusia he'e ma menyangkut ami eu nahale kalu ami saa. Musti rupari mati naau mati aau pala nikome jadi na au pea sidoma mati dupo au dupu au supaya lapa ina hoai riie, ee akaya kami jadi ami na mati na au pea naari naari pea au naisi karong ada yang sia sadina usari ina usari ma kami mati usari mati sadi diami lope aka mati, mati nausa manisang nam jadi ami wela nei ada yang ami tasadi kalu mama mantu merasa elabe pa nikome me palaeami nikome pea ami matahi tapi niko anau nikome me melope akamati ada yang hatu utuna masa hatu utuna masa siduimama atu tudua melope ma cuma riya roko hidi ami si ami ta paksa sih kalu mata, mata lope ma tai sasa kalu me lope kalu melope ma cuma ak aku anau anu mateeke. jadi kalu bisa ma amina heunahale ma laku ami uma duma wale. e duma wala hina na barangkang mati duma ma menyang masa mise au bapa mantu mati hise ma duma masi intola kasiang sakarang hihi. Doma binasa yae jadi ada yang ami perbaiki duma ma su duma, suduma mati una ma manalawai ma supaya kalau maya ei kei taya na kalau mutaya ma tai musia eeawa mati makang tahie undana ekasiang jadi nanti binasa rei kalau ami taariri pase manakariri jadi harus ami aeriri jadi kalau ta ami ta una ya ma, ma hau inusu e ma hau inusu paniko sidoma ma mantu mati taha utano mailale, ami eu pukalawanu utariya mai lale taha kasbi amai lale harus perhatikanga kalu ta perhatikang au ma barang barang binasa re, hau imusu musia hanaa paniko mati keluarga he tunikome kalu palai keluarga mat siduma maeu lei alai laku mati nusu malawei lale, jadi mati binasa lawai ima ancor ee ma tetap una hidoee aca jadi haru ami perhatikang apalagi sakarang hio pokalawanu sakarang peare jadi harus musia ledi tena pala keduke, ha tiap tedi tia palae, pala sakarang ni kang wari wari matee. Jarang huariee tumat jarang, ya sakarang ni huari huari cuma eu ala dudu, rumah sakarang hi, tau taumehiami nei nanti nakapau huari huari mati yau mati saat taha tahari tee pisapi, supaya akam akam mama mantu na jadi keluarga ami ma ami ari duma to la, ami taisi duma tahaie apalagi kalau anao mama, ajadi kalu ami emnahale ma musti pape ami mae, kalu au taibisa mataa masee sebab matir palai hee, pala heei naale, jadi musti papei ami ameuna alee, ami saari akama kasiang, pa kalu amai ta saari ma semana raari <hesitation> jadi kalu ami saama masaa riana esariana etimba, berarti, tapi masaati saa matir palae kasiang, jadi ami saama aka mati buang, kami bukang paniko kalu ami tasaari pasei amana raari, jadi kalu ami emnahale ma ami ehe nama, jadi ami saa pea ma la amir aelahaleo, jadi ami aer lahale hale duma, baru pea ami puhoi pea ameu na dipeduke mama mantu mati. Ami dukeri, ami dukeri akam ma, tapi ta sama laku pukalawanu, kalu pukalawanu ami saa, aka mama mantu mati ma, ma melope ada yang melope, ma tergantung ami, kalu melope ihee syukur kalu tahai syukur, tapi kan iko ami tapaksa nikome, jadi tai bisa kasiang, pa mana keor anama pukalanu, jadi tai bisa ami na paksa, jadi kalu ami ma paksa ma, ami ma kurang ajare namaa, jadi menyangkut amir kasi sayang akamir mama mantu ma lebie, lebi ehe karna amir mama mantu ma mana iya laku ami, apalagi mati wale aama ami tai bisa ami nai siduma, karna biar napasi tetap ma walea tetap waleaae, ami sayang makana mane ma kisa kisae, ami tetap ami arii duma, <hesitation> karna mane kisa ma tai mana undana baru ami siu, au setiap hari aweu aweu laku oto nei jadi, tiap hari musti au perhatikan mesin, jadi jaga mekato kato pisie akaau, jaga wasanae au di kota, wasanae banya barang barang mae, barang barang pondok nikome. Ajadi miklalei, kalu mikatu pisie talaai, musti au tamba ya, au tamba maya terkecuali, usatudua, usatutidu, mama lalei au tasadiae mama au blokir matei, jadi kalu amela dima, wela lalei duma, au ta sadipise nikome, paniko blok au lopea kamae nikome, mama uhalal matei, akalau anei sinama siu, au strahat, ada yang au strahat pea, au weudiee, au weuddi lekamati keduke, lekamati kalu me kupake nia kuairahae taneu ripitae, au heteu wetee saa pea pise talaae, apise talae ma pea melope reakaau, me reganting aku pise, iter kecuali ma pise aupake pise oto pi baru mi ganti, kalu tahi ma au kupribadi ma halal mate pata nauna napa pase yang mana lope mane pise, musti ami ami lope pise, jadi ipura namaa maa jadi kalu keluarga ami maa, ami amir duma tolan tola, are contoh ragang mana yang melokoe manee nining hue kirana keu keu riyana, ipuna mana wale matela lonamleae anikome mikari mati tola nikome, aapalagi riyana mana wale mas dua mati tual ite duma lete laku kasiang laku tete haji. Uma marea sime, gara gara mikarimatin tola baru walea siu, baru matin jaga mana ana, nana ma menala al, baru misie masuka mesuka lau kami, baru manei tai bisa mana kisi ami manei, mihi mejaga merue kaluami, baru mana, mana musia dekat ma mama mantu mati ma mana kasi sayang paniko rasa sasa mateke melawa diyee, tai bisa mana rue laku musiae au manana musie mi koi koi ma, mikeu apa sala me peu malaku ami tapi sakarang hii mehida louhana laku matasuka ami, mirue laku matie, baru mane kalu meloko kang ampong tuhan deng nabie, meloko riyanaa, riyana meloko loko saladu, baru medu merue mepade meko hp saladu nehe kari nehe, baru tet itelepa lak mai tete mana mehete sabaro, mehete sabaro lehansa koi koi baru pea, baru au sakarangi aku lalepetu papea ripeari mehete tiga pulu menit sala nei, ma mutida berpaeme lohansa koi koio baru pea, haakalu mane wemerue laku mana bapa mantu kasiang mati wale a'ama tahi matie, hidup mama mati seu merantau mah lou lou tuu. Au wehe daera loutu, jadi manei kisah ma, hisa mama duma matee laku, mana wale mati mastidu mati jaga mana ana kasiang, haa jadi mati keu keu peai kebetulan riya pukalawanu, jadi mati laau, aapukalawanu pea laku mateue, mateu pea laku kasiang, kisa mau lete duma, jadi nanti keu keu laku cuma mane laku umbapa mantu laku manaa nauee, jadi au teha akama, au hete kalu bisa ma arahia masasala mana rue laku nena, amuana pi, amuake pi, supaya mati natuhe laku ne, supaya dumama yakahuke na, ajadi kalu mepuna <hesitation> mekeu nehe manana nikome, mana wale mati jaga ma, pama ami ma laku manema anggap ma ami puhaleaai, mane siu mikariyami ma ragam niko mana aare, riami nikome jadi ami ta bisa isi duma mane siu melame ami, misia ami alaema, mana mana sasasa jaga mehihiami, paniko mibiasa laku ami nikome jadi amir sanang masiu, pa nikome manana, ami jaga haha manana jaga mekeu manana maduma, <hesitation> ami jaga padime laku aku ana rupae, jadi jaga meruhe ruhe lete duma meraga merua pea kalu meloko. Ename mati aiimadie mipea ipadime hulete hilale keduke kasiang, pamane musia dagari, baru mikawenu laku musia rikedu, baru mirue laku mam bap mantu, aajadi kalu manema mahidi mekawenu me, ma akup merue laku aku bap mantu matie ma mehie aku mama mantu, aku bap mantu ma mana papa lakumana inaha sebelum milae lirikeduma maptina mati ma kaminao, matariwa musia laeng, ha jadi <hesitation> kalu mane ma laku aku bapa mantu ma laku ami aku rupae mati ma, manema anggap mati ma mati waleiaae, basudara rike basudara renedu, karna posisi nyana maikari mati intola nikome, mi kari mati intola mati arii mat niko siu tola siu pamati wale aaema, pa anggap me anggap mana bap mantu mamtai mam mana bapa sunggu kang maninggale, jadi ale maneu siu mana bapa angkat ma maninggale tadisi mana mama man mana mama mate'e. Jadi kalu mepuna sasasa conto ragang mana pakadeku, pukalawanu <hesitation> ampakadiku pukalawanu ite terahirma musti mekaidi, ami kaidi mekaidi mana mama nikome, audi mana mama laku mana aau, mana ma aau kaidi baru mana aamatea kadikri, mana aau mahiya mati nikome tai bisa musia laeng, kalu musia laeng kang maeng panolae, kalu mati audikam tai bisa manu pakadiko, mana mi tae nudu, karna mana mi tae nudu mae koi kasiang, jadi mi pakai mampu kalau anuma ikaidi, mikai audio baru mama mantu ikaeda, mana mama pakadi kori.